Mandany fotoa amy zoo ny tiako satria amy zoo agny ny ahitako karazambiby lako ahitako ahitategna tigra ahitategna amboa ahitategna biby tsy fahitategna io hitategna lafa amy zoo agny